Ilaigna zagny ilay mandeha mianatra amina université satria ilaigna ny fandratoam-pahalalana mba entina miaina amina fiainana. Satria olo koa tsy mahay raha, sarotsarotra aminanjy zagny ny mitady vola. Dia ilaigna zagny izy io mba hoe tegna atao karazagna hoe tenan-draha entina miaigna.